Tegna mety zegny e demokrasia ampiharigna amin'ny fiarahamony satria amin'igny izy samy afaka magna- <hesitation> maneho hevitrinazy, samby afaka ma- malaka le ity safidinazy fa misy fotoagna ndraiky ilaigna ihany le didy jadogno surtout agnatin'ny tokantragno zaza madinikinao tsy le tsy zay tiany atao fa anao ray amandreny mametra hoe ity hitondrako anao zanako fa tsy zay tiana atao fogna atao.